Kingamining kokicham kependi tumini, keagi kiagigi tuga ak kechirek, kwamuu ee, kiarip koegeny, akoi aetu koo ngunoo atinye akot chechuu. Chekii choripe ko noto nekiaripe k o notok nekireto kingamining.